केन्या के लोग स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाना पसंद करते हैं। वे केकड़ा भी खाना पसंद करते हैं। जंगली शहद भी यहां बहुत मशहूर है। यहां के पुरुष और महिलाएं दोनों का रंग काला होता है।